Yo me gua lo vatono mo yo me vanon mleng oh horek anga tan tonga mo ta pinde sier alo vatono mo yo me gole odi anga lo vatono mo yo me gole odi anga lo vatona anga ti me tonga mo pinde yo mo dun ale mana mo utor kere kere anga ikem mo toi anga lo ne gua no herek mone gua no holo mone gua anga no horek anga le mana ikem me toi e mana mo ne dun anga le kihe anga ike me te kihe mo ikem me tonga mo ikem me tonga mo ike ma vadun horek ausi le kehe anga tisenen toi kemen tonga mo vapka ausi lo vatono. E kehe na kamui kom sa kai nepka nsier somo ngua mo kusier ta dun buka anga lo ne vatono mo ta na mana me ne horek mo holo. Ok ne radelaning yo me pu yo me radel yo me pu tanga me radel anga me evie kona yo torek tau tor me to mene yo me tale heor agong anga le del yo me ntonga me gua yo me niryo me ler, yo me ler e leuro anga mo ne toi. Anga morik yo sona to leuro mene mana leng so lakap morik yo sona to leuro ni konga na ne to leuro kere alo leuro na keseme kanum se ne kanum pisa kese tor he kesene tor he pisa vanga ke tumai e he per niu ena sene lap ne niu ang ke ngha sene lap niu angke tu ena ma. Sene tul toron ena ke tone nama long wanem mo vadi tomo e rosie anga somo nengua mo pada le plave kona mau aho ne kunkun aho ne ngapa ho. Ne muop aho ke to nema ke moike na ti naha ke aunga le leuro anga lke toi. mo horek ena tison tonga tavanon toke per pulo hem ena mo to puhana ma anga lo leuro mo kuma ma tanga to horek on amor sene bale non nene toro ke nena ti to pulo na auva yo mo ne to keikei mo nani talo dono oh anga lo ne dun konga na kusier era sa ne dun ta to neutor to mene to ndan oh mene tone Ne barani nga me tonga va mper mene sier, sieta du mo ta ro keikei buop anga kusier ta rong ge ni. kese ne rireng ke ka mui mo ro ne puana na aunga lo leuro konga na kese utol ena ma lu. kesen namro pulo. pulo sompu ton puana au va son toni alo leuro anga ike buop toni kon ne to e roka buk kere na. Ne gua kese ne long anga oh neuto anga son du anga lo vatono. Ke na namro herek, herek ta pu ta ro ne kunkun taro ne mau ta karing elme. Ta naha horek van alo ne dono holo ta mon holo ta mon ta na horek alo dono tita in hadi holo ta urur ta nai alo dono unun mo puana. Na mo mana sam pa tonga sanga oh lamina mepka ma i lung mo vatono mepka <hesitation> ma em ok <noise> alone va ning ku yo ta mui anini yo konga na yo be ta go utor toro ndan ena ma aunga yo beta ga utor ndan anga kumo ne gua no herek anga kapuru tita gua buka <noise> oh tita ro imper tita ro mper tita ro mene mene au yali so siam ma ne vriou Slam ma ne ker tita gua buka tita gua buka tita kam lo horek bikos takam lo horek long wanem yo horek ta kon bla oveng ah. Mo anga lo mene mene birbir tita ringo ma di ne sae yo lakap alo vaton tangato her mbiyo. Her mbi yo ta tonga to pindle yo <noise> konga na mene kabiria a ho aunga lo leuro, nevi aho ke varie anga lo leuro mene kere kere ke varie e ronga kusier me ini le heu tor ne nga pa, muop bung mau mene. Ke radel anga le de ke talo ne hemor aho. Ketin tonga ke kol ma horek ke naha di van oh ke koni e pe ketin tonga ke na he di. E rona birbir seso vanon mo tingim puana ma <noise> kesen tanga mung ke toma mene ketin tonga van ke posle anga lo bale mo lek ge horek anga son pinde kom <noise> ke mepka va her mbike ah ke sema meblik va di <noise> kuti mo nro mana na ina van. Kusrer ka me blik va horek slam kusier mepka va horek.